Chaí noh la oh loi-loi-loi-loi fai oh por que sá muo la shou muoh tzái lau bá muo naih shoi tsai jóh báh muo jéh áh lá njo oh pues la shau muo tsaí oh lauh ré loih la loih ain tsáh ain tsáh lau ain tsáh cha ain pues <noise> la oh loig cháih bá éh lau chaí noh bá puo chá jo-jo lau bá puo faí cha oh shou muotsái lau jo éh aih loih gi tsia bá éh main faí aih lau la oh lai muo la loi ain tsáh bá cha ain tsá puo oh shau muo tsai jónlau la jó loi lá loi tsaih bá mein no joh shau muo tsai joh oh éh ba ain ngi ko noi por que lai oh laig muo gie me muoh aíh bú no éh muoh bai oh ná aim muoh chain por que laig muo la loi tsáh oh na-na-na o éh na main tsáh ain por que báh no main tzá aih joh oh laig oh por qu ela shau muoh tsai la loih tsá oh loih bai oh baa eh-eh main tza aih jo shau muo tsai oh éh náh main tsá chai náh ain muo tsáh ja lei chaí. <noise>